يفضل ان يكون الزر اني ارجع بالزمن. عشان الرجوع بالزمن هقدر اصلح او اغير اي حاجة وحشة عملتها او اصلح اي غلطة ارتكبتها قبل ما ابدأ في جديد. يعني ارجع وافكر في حياتي كده واشوف ايه الحاجات اللي انا عملتها وممكن ارجع في قراري فيها واعملها مرة تانية.